Nja kuchivatuni ajan planta chi este seguro nja u maku este ndenio makuu kano nanuu planta xe'e onkuu iin planta este iin planta este frutal ndekan keo machete ke nokendu yika'a ndemaguchi iin kantixho yikanu kandu ndadannu he pinet njino emakunu kuchi kanduu kandu ya'á kunu ka'a tabla xanutu chi tuchi iin ñuu kuu ñaivi chi njinu njakatunu kuu.